اذا كان على الاختيار بين الحصول على ضعف مالي او ضعف عمري، ساختار الحصول على ضعف مالي. السبب في زلك هو ان المال يمكن ان يوفر لي فرصا متعددة لتحسين نوعية حياتي ومساعدة الاخرين. <hesitation> مع المال الاضافي <hesitation> يمكنني الاستسمار في التعليم والسفر وتحقيق احلامي وتوفير الامان المالي لي ولعائلتي، بينما العيش لفترة اطول يمكن ان يكون جذابا الى ان الاستمتاع بها <hesitation> المال يمكن ان يفتح الابواب ويمنحني الفرصة للقيام باشياء جديدة وتغيير العالم من حولي، <hesitation> فالمال هو اختيار صعب بين العمر.